Ɓuri moƴƴude ko jogaade sehilaaɓe ɓalliiɓe seeɗa, ɓe njeewtitta, pijjata, njaldata, ndenndata weltaare e sunaare. Kono noon sa jogiima yimɓe heewɓe, ɓe njeewtitta, a anndataa ni hol oon woni hen sehil ma tigi tigi. A annda kadi hol mo woni wonaa sehil ma. Ɗum noon, haaɗɗunude sehilaaɓe mun e yimɓe seeɗa, ɗum ɓuri waɗde ngaartam.